<hesitation> e xtin pjooj chiju chuju ruk'jun martiy ruk' jun clavo para ke xt'ek est más seguro chuwu chuwu tz'lom